Tùhå joà guiohà iã lùã ðuinà oå televisión iã léhã ñanã jniánâ iã lùã aå johà tùhå joà guiohà iã nenã cháâ søã manã laihà mønâ lùã jmaønâ jiánã jonã jmaønâ taã ziaã søã iâ jouà laã jánhå taã tsouã jéã iã nenã guiaâ lùã juáhã tsoå çáhå nainã baâ guiohà manã lùã manã çuùnâ bahâ tsouã guiohà jmaønâ jiánã minhà menè jmaønâ chiâ çønã jonã nénå jonã çáhå ziaã lùã juáhã tsøã iã lùã aã jéã tsouã iâ lùã manã guiâ søã iã jniánâ jmánhå laã tiuã ñanã liahå bahâ jniánâ jmánhå tiuã ñanã liahå bahâ jánhå taã jniánâ lùã láhå neinâ láhå jøè johà minhà lùã iã jiáâ oå jniánã lùã guiohå lùã jiáâ tùhå nénâ laã tùhå joà guiohà iã jonã nénå eã taâ tøå liónã neinâ bahâ lùã iã jiáâ ñanã laã jonã lùã jmonå taâ nonê juáhã tsouã liónã lùã raâ çionè bahâ ñanã iâ jonà bahâ líã jnianè iã lùã iâ guiâ søã iâ taã ziaã søã jánhå taã taâ líã jmónâ iã jonã çánhã jonã líã tùâ taâ iã jonã nénå çánhã jonã líã jmónâ taâ iã jonã niónhã íhã choúhå tsouã gunhå søã iâ lùã iâ chíà søã lù reã ñanã laã jonã nonê zihå iã jonã niónhã jmónâ tsouã jmaønâjiánã minhà lùã çaã tùnã jnanà iã jénè jnanà guiohà iâ jouà laã iã lùã Einà tsouã lù tionà guiohà mønâ lùã tùhå nénâ laã minhå taã láhå jønè tsaã tsouã lùã manã tionà guiohà ñanã manã lùã jlánhà nonê iã ziaã tùhå nénâ laã nonê guiaâ ziaã iã jonã lùã manã çóhã tsouã iã lùã tùhã tsouã internet oå iã lùã áâ tsouã lùã ziaã çounã iã guiâ nainhå ðuinà lùã søã nenã iã lùã çóhã tsouã iã jmaønã celular nenã líã aè tsouã ñanã çiónhå iã jonã ðanã iâ lù jéã tsouã nonê çánhã jonã líã jnianè reã niónhã pénã iã lùã señal juáhã tsouã ñanã zianã tsouã søã jéã iã jonã nonê guiohà iã çoå maùnã oå láã søã líã iâ siáhã liónã neinâ lùã jiáâ iã jonã niónã tsouã líã ñenå çánhã jonã líã jéã tsouã reã nénå niónhã bahâ niónhã ziaã iã jonã niónhã iã lùã raâ çionè çiónhå çaúå iã manå tsouã nénå niónhã íhå manê tsouã guiaâ çánhã jonã líã jéã tsouã johà jonã zianã tsouã iã manê tsánâ zøhå ñanã zianã tsoã iã manê nonê gónã laã tùhå jiúnã zøhå iâ chiâ manhâ guiohà çánhã jonã líã jéã jonã laã nenã lùã tùhå joà guiohà iã tùhã tsouã televisión iã zihå ninâ bahâ jiáâ ñanã liónã nienâ bahâ iâ lùã jiánâ nonê tùhå joà guiohà søã çoå maùnã tùhå joà guiohà láhã iå lùã manã tønå tsouã iâ jmonå manè tùhå joà guiohà láhã líã aå mánhå tønå sùà meinhâ ninâ tùâ nonê liónã neinâ lùã jiáâ iã jonã iã tùhã tsouã television jonã liónã neinâ iã lùã tíã nonê ziaã iã minhà chíhàñan ziaã iã aíhå ñanã ziaã iã çahà taã tiánã nonê jmaønâ tùhå nénâ laã láhã líã çaùhå tsouã jmaønâ líã láâ Ñanã láhã lù zoúnâ tsouã nonê jonã laã nenã lùã tùhå joà guiohà iã téhã tsouã iã lùã jniánâ iã lùã johà oå jniánâ aå iã lùã liónã neinâ ã lùã jiáâ iã lùã jéã tsouã iã jmaønã televisión jonã laã nenã lùã tùhå joà guiohà iã nenã tùhå joà guiohà aå lùã televisión nenã søã çaã tsóhå ñanã søã çaã jmónã mønâ lùnã janã søã ñounhå zianã tùhå nainhå guéâ guiohà óå jmaønã laã como taã çaùhå tsøã jmaønâ láhã líã jnianã manã chíâ iã jonã ñanã liónã iã lùã raâ çionè çánhã jonã líã jaihà lùã jniánã lùã color líã jéã tsouã tùhå nénâ laã guiaâ iã lùã çaã chiã søã eínã ñanã iã lùã çaã tsóhå søã eínã jniánã liahã ñanã tiuã mønâ lùã jonã nénå çaã naùnã tsøã lùã jmonå jonã iâ çonå søã naunã jonã søã naunã nénå søã naunã eínã çaã nounhå lùã iâ tsùâ ñanã liónã iâ tsù lùã çaã nounhå tsøã çáhã jonã líã jaihà lùã televisión jonã lùã jniaè color ñanã jmaønâ jiánã nonê líã cháâ tsouã nonê jmaønâ mønâ taã ziaã televisión mønâ ziaã iâ téhã tsouã lùã guiohà cine iã lùã paâ taã tiánã iâã lùã johà lùã tøå pero niónhã liónã iâ lùã raâ çionè nonê mønâ lùã nonê çánhã jonã lùã mønâ jnianè iã jonã tùhå joà guiohà tùhã tsouã lùã cine jonã lahê lùã çónhã tsoã jmaønâ mønâ jiánã chahå lùã jmonå tsouã tsøã jaínã çáhã jonã líã jnianè iã jonã çánhã jonã líã jnianè Pero tùhå joà guiohà televisión nenã menè raâ laã nenã lùã çaã jáâ ñanã janã søã lùnã søã zianã tùhå nainhã guéã guiohà óå jmaønã laã bahâ søã nénâ bahâ lùã lùã çaã çaã chiã iã nenã pero çaã niónhã manã chíâ iã siáhã iã jonã lùã çaã naùnã tsøã iâ çonå søã lùnã søã naunå ñanã eínã çaã jmónã liónã neinâ iã lùã çaã nounhå tsøã ñanã jmaønâ tùhå nénâ laã manã liónã neinâ johà lùã manã ziaã mønâ tøhê lùã jéã tsouã láhà